مراکش د عرب، بربر، او فرانسوي کلتورونو ګډ مرکز دی. بازارونه، قالینونه، او دودیز خواړه یې ډېر ارزښتناک دي. خلک یې اسلامي دودونه، میلمه‌پالنه او کورنۍ ته درناوی لري. معماري یې ښکلې او تاریخي ده.